Yayapo vaera mbae kui, oïme jeta kïraï oyeapo vaera, oïme angua pe, oïmevi vatan rupi, oïmevi maquina oyojo va, kuara oyeapo avati, trigo. Soya opaete jokua reta